Mi suɓi, mi warta lingu Parpasaw, gam lingu Parpasaw ngu bonngu, ngu cembingu, e ngu mari bawɗe, ngu sorno nder ndiyam caangol, ngu sorno nder ndiyam welde, ngu wurtoo jam, walaa to ngu nattata ngu wurtoo.